Anre coq upujiwi, iyanaritu lemmang. Naiyana tu lemmangnge, dekkuwatang jamanna. Apaqna, lokkapi malang i bulo, nappa ipattamari ku laleng bulo e, nappa ipattamari santang, inasusi matuq taqtellu jang.